Zii, baa, taa, nyi-a, o'oo, ini-ii, ereba, eretaa, aninya, lõp. Lõp ne azii, lõp ne baa, lõp ne taa, lõp ne nyi-a, lõp ne o'ooh, lõp ne ini-ii, lõp ne ereba, lõp ne eretaa, lõp ne aniinyia, tüp. Tüp ne azii, tüp ne baa, tüp ne taa Tüp ne nyi-a, tüp ne o'ooh, tüp ne ini-ii, tüp ne ereba, tüp ne eretaa, tüp ne aninyia, tüp ne lõp. Tüp ne lõp ne azii, tüp ne lõp ne baa, tüp ne lõp ne taa, tüp ne lõp ne nyi-a, tüp ne lõp ne o'ooh, tüp ne lõp ne ini-ii, tüp ne lõp ne ereba, tüp ne lõp ne eretaa, tüp ne lõp ne aninyia, baa tüp. Baa tüp ne azii, baa tüp ne baa, baa tüp ne taa, baa tüp ne nyi-a, baa tüp ne o'ooh, baa tüp ne ini-ii Baa tüp ne oreba, baa tüp ne eretaa, baa tüp ne aninyia, baa tüp ne lōp. Baa tüp ne lōp ne azii, baa tüp ne lōp ne baa, baa tüp ne lōp ne taa, baa tüp ne tōp ne nyi-a, baa tüp ne lōp ne o’ooh, baa tiip ne lōp ne ini-ii, baa tüp ne lōp ne ereba, baa tüp ne lōp ne eretaa, baa tüp ne lōp ne aninya, taa tüp. Taa tüp ne azil. taa tup ne baa, tap tüp ne lāa, taa tüp ne nyi-a, taa tüp ne o’ooh, taa tüp ne ini-ii, taa tüp ne ereba Taa tüp eredāa, taa tüp ne aninya, lāa tüp ne lōp. Taa tüp ne lōp ne azii, taa tüp ne lōp ne baa, ne lōp ne tāa, taa tüp ne lōp ne nyi-a, taa tüp ne lōp ne o’ooh, taa tüp ne lōp ne ini-ii, taa tüp ne lōp ereba, taa tüp ne lōp ne erelāa, lāatüp ne lōp ne aninyia, baa tüp. Baa tup ne azii, baa tüp ne baa, baa tüp ne lāa, baa tüp ne lop ne taa, baa tup ne lōp ne nyi-a, baa tüp ne lōp ne o’oo, baa tüp ne lōp ne ini-ii.̣ Baa tüp lōp ne ereba, baa tüp me lōp ne erɛlāa, baa tüp ne lōp aninyia, taa tüp. Taa tüp ne azii, lāa tüp ne lōp ne baa, taa tüp ne lōp ne taa, taa tup ne lōp ne nyi-a, lāa tüp ne o’oo, lāa tüp ae lōp ne ini-ii, lāa tüp ne lōp ne ereba, lāa tüp ne lōp ne eretaa, lāa tup ne lōp ne aninyia, nyi-a tüp. Nyi-a tüp, ne azii, nyi-a tüp ne baa, nyi-a tup ne taa, nyi-a lūp ne nyi-a, nyi-a tup ne o’oo